ଜଦୀ ଆପରଂକୂ ଗୁତେ ଵର୍ଷ ପର୍ଜନତ ତ୍ଯାତରାସୀ ମଧ୍ଯାନ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ରାତୀର ଭୋଜନ ଚାରିବା କୂ ପର୍ଟି ଥାଈ, ତେଵେ ଆପନା କ୍ଯୂଁ ଥୀ ଚାରିବେ?। ଉତ୍ତର, ମୂ ରାତୀର ଭୋଜନ ଚାରିବା କୂ ବାଚିବୀ କାହି କିନା ତ୍ଯାତରାସୀ ଏବଂ ମଧ୍ଯାନ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦିନା ଭରୀ ସକ୍ତି ରଖିବା ପାଈ। ଅଧ୍ଯାବୋଗ।